फुट्बाल गेम देखना को तो मज़ोच छे। पर अब असोच है कि सब अपनी अपनी सुविधा अनूसार घर में भी देखी ले और स्टेडियम पर भी चली जाए। पर स्टेडियम पर जाएगा मेज देखना की वात अलग रहे लोग अपनी अपनी पसंद से सब देखी <hesitation> लेज पर टिकेड ने इतना मेंगा रहे कि हम साधारन लोग नहीं लाई पवता। तो हम टीवी पर देखी लेवा तो भी बहुत अच्छो चे न महां जाएगा देखा तो भी बहुत अच्छो चे पर अब दूर दूर शहर होन में रहे जि स्टेडियम तो टीवी पर देखनू जादा सुख सुभिदा अनुसार चे भीड में जानू काई हुई जाए तो फिर परेशानी होई। इसलिए अपना घर पर <hesitation> बठीक टीवी में देखनू बहुत अच्छो चे टीवी में दे करूँ।